أفضل أشتغل في وظيفة أحبها حتى لو كان الراتب قليل. الشغل في مجال تحبه يعطيك دافع أكبر ويخليك تحس بالرضا والسعادة، وهذا ينعكس إيجابيًا على حياتك كلها. أما الشغل في وظيفة ما تحبها، حتى لو كان الراتب عالي، ممكن يخليك تحس بالإحباط والتوترعلى المدى الطويل.